E menorot aku e secara pribadi ahay ikak tu kitek hidop tanpa teknologi idak pacak karne ape ahay mikak tu kan e di era teknologi karne ape mikak tu serba teknologi mungkin e kerne ape bae ape bae misalkan kite nak belanje kan mikak tu la pacak belanje onlen teros e sekola pule mikak tu la banyak makai teknologi misalkan lewat hp lewat laptop misalkan zoom atau na jadi menurutku men mikak kitek dak tampat dak pake teknologi lagi menurutku dak pacak yo karne itu tadi